جنوبی کوریا، چې رسمي نوم یې د کوریا جمهوریت دی، د ختیځې آسیایې یوه پرمختللې او صنعتي شوې هېواد دی. دا هېواد په نولس سوه پنځه څلوېښتم کال د دویم نړیوال جنګ له پای ته رسېدو وروسته، له شمالي کوریا څخه بېل شو او یو له غښتلي او پیاوړي هېوادونو څخه شمیرل کیږي.